nga ayam waa mọ wụɗam ɗọgụm mụ tịyẹ ka ayamụm nẹm yọkọt ga ntịịgọ yaabẹ yọkọt ga ntịịgọ la'angọrọ yọkọt ga ntịịgọ tanga, yọkọt ga ntịịgọ mẹẹ, yọkọt ga ntịịgọ naṇ, pịp, nga ayam waam ɗọgụm mọ mịmọ sẹm ga ayamum nẹmum ntam ma wọknọ ka yamb kambgọ kan wụpụk kụrma ntịyẹ ngị ọn ala kana nan ma ala nwra ala nlịyẹ pọkị n ọn am, kana nam ma saan waa mọ njaan sajị nparụt sịdam waa mọn jaana nam ɗanjịn pọ waa mọ wụdam ɓaanụ jẹ n'ọnị ka yamb kamgọ yam wọkẹ yamb kọrọnkị ta pak mịyẹm ɗasa ma dak ntam mọ wọknọ a kị pọkị ma daṇị waa mọ wọkụna ọkọ ɗọdọk ɗọdọk anẹẹ kana lalawọ nam mọ waị pịdị maad waa ntam mọ na ịl waa mọ wụdam baanjẹ nwargọ ịlẹ nwargọ pọdị nwargọ waị mọ na waịị lụụgmọ ọndan kịna wọkụngọ nlịịn pị lawọ ma daṇị n'angụn kịịn lawọm ma pịdị maad waa ma ɗaṇyị kanan ɗụman waa mụ wụdam ɓaan ma na taịjẹ pịp ụpam mọn nẹẹgọ ngan ga ayam nam ɗọgụm mọ padọnụm nẹm ntam mana dụm ịlẹ nwaịị nyẹdụn kịna mana yẹdụn kịna kana mụm tọọmụm kana na, kana lịịnụm ɓaan man ɗọk ntam ma wọknọ. Nyaan ɗụman kụlọk paad ɗẹn kan kụlọk wakẹḍẹ nam ma mọkụnna madangị waamọn jaana nẹm ụk nụm pọdọm ɓaan mịnị parẹị mịn ga kamịn sọ ta yaya madangị nẹm pọn kan pọdụk takaba waamọ wụdam ɓaan mọnga waamụ wụd pịp nga ayam nam ɗọgụm ma wụgọr kayị nẹm ntam ma wọknọ nga waamọn jaanam tam mọna yịlẹ nwaịị n yẹttọn kịna maɗaṇyị, n yẹttọn waamọn jaanaị n watụ saa nLal Lọ ịnọ ị wẹẹn tọọm nga ayam, maɗaṇyị n parụn pọdọ maɗaṇyị Lamọlnọ an ụjị kantam kanan tangam ɓaanụ manganta mọna tịyẹ nkọṇ nsẹbgọ an kọṇ maɗaṇyị, Lamọllọ kananṇ parẹị ka yadanịn wụdọ kan yịLgọ tangam ɓaanjẹ n ọn Lamọllọ, wa yaadọn wụdọ n ọnụk saan kịpọ Lamọllọ n wọkkọ waamọ wụụda an wọknọ tịbị ntam mọna yịlẹ n wọkụn Lamọllọ anga ayam nam ɗọgụm ga ayam nẹm tam mọna ị tịị pịp ankị nsẹbgọ anga ayam kị pọkị